اختار القدرة على قراءة العقول لانه أحيانا الواحد يحتاج يعرف شنو الي يدور في راس الثاني عشان يعني يعرف يتخذ قرار يكون يعني إيجابي بالنسبة حق كل الأطراف